<hesitation> Fomba fiasan'ny mixeur le a- fanotoagna hanigna ndraiky ai <hesitation> mixeur mônko mandeha courant de atsatoka aminà prise fogna le <hesitation> mifandraika aminanjy igny de avakeo <hesitation> malaka hanigny <hesitation> sakafo zay tianao jiaby <hesitation> ôhatra totoigna agnatiny akao de tapatapahagna madinidiniky de avarigna agnatiny akao de potserin fogna le bouton mamelogna ananjy de avakeo am'jay efa misy raha mihodiny manapatapaka mamotipotika i le hanigna agnatiny regny de potika izy avake.